<noise> hewan apa yang paling pintar menurut sa <noise> menurut sa itu burung urip jadi <hesitation> bukan sa yang piara burung urip sap tanta yang piara burung urip nah sap tanta ini de dapat burung dari sap bapa jadi sa bapa sa pu bapa ke ke png ke papua nugini baru ke kali fly ke daerah di perbatasan pokonya daerah daerah dekat kali fly, itu pace de bawa datang burung urip burung urip ni de warna cantik skali warna merah trus ada hitam hitamnya na de pu dada ni warna hijo de bawa datang ni dari png lewat lautan sampe tiba di merauke baru de kasi hadiah ke sap tanta sebagai dep ipar <noise> jadi de kasih hadiah sap bapa bilang begini sa tra bawa apa apa dari png jadi ini sa bawa sa ada bawa burung burung trus sudah sap tanta ni kas nama burung ni burung priti jadi burung ni sap tanta kas ajar dia kalo orang datang toh de macam jadi alaram begitu kalo orang datang macam ibaratnya de jadi bel jadi orang datang misalnya kaya orang datang siang begitu halo slamat siang itu de bilng begitu jadi menurut sa kaya de pintar trus kalo misalnya <hesitation> malam kah malam kah orang datang tu nanti de bilang begini ih selamat malam nanti burung de bilang begitu baru sa rasa de pintar karna sap tanta kasih ajar dia Trus sap tanta bukan cuma kas ajar de bahasa indonesia saja sap tanta kasi ajar de bahasa inggris juga jadi kadang kalo misalnya de liat orang datang <hesitation> pagi ka siang ka malam ka kalo dong datang tu nan de good morning dengan pokonya suara suara burunglah dengan cemprengnya itu macam pokoknya itu yang bikin sa rasa kalo <hesitation> hewan yang paling pintar tu burung trus yang ke burung urip lebih tepatnya trus yang kedua itu lumba lumba jadi biasanya tidak tau ya itu di on the spot ka atau di trans tv kah dimana yang biasa ada apa pertunjukan <hesitation> lumba lumba dengan orang orang yang pokonya jadi dep mentor kah ini itu macam apa ee dong di suruh untuk lompat dengan segala macam jenis gaya dan apapun tuh dong ikut saja kaya bagaimana ee kaya menarik skali untuk di nonton trus sa kadang pikir ih hewan ini de pintar ee bahkan kaya de dapat suruh coba cium itu dep mentor kah de pu pelatih itu itu biasa de cium dep pelatih trus de sayang sayang begitu jadi itu menurut sa hewan yang pintar. trus yang ketiga tu ada anjing walaupun sa takut anjing tapi sa pernah piara anjing trus sa kasih nama tu joden anjing ini dep nama joden nah anjing joden ini kenapa sa bilang de pintar karna waktu itu Sa bilang de begini joden kalo ko mo buang air tidak boleh di dalam rumah harus di luar pokonya buang air kecil kah buang air besar kah harus diluar jadi sa bicara ke dia macam sa bicara ke manusia begitu kaya sa seakan seolah olah kasih de pengertian kah itu ternyata de ikut de trus de kalo de pu kaki kotor de tra bisa masuk jadi sa sa bilang begini kalo kop kaki kotor ko tra boleh masuk bahkan ko tra boleh tidur di atas sa punya kasur karna nanti ko bikin kotor dan betul betul sebelum de misalnya kaya malam tuh nanti de tidak mau keluar rumah de mau kaya de tunggu saja di dalam itu artinya de kasih tanda kalo kitong harus kas bersih dep kaki atau pokonya kasih bersih kotoran kotoran yang ada di de badan supaya de bisa masuk tidur deng kitong trus anjing ini de paling senang itu de tra mau tidur di luar di dep tempat tidur de maunya tidur sama saya jadi itu anjing yang menurut sa pintar.